sagalen sun hinjirtie sagale ak inama kankeena hintumieta inaman kurtumi hinyaatu, kurtumin ta inama fulaaniati yedeni, akam kabila dibi yati yedeni duub inaman kankeen sagale sun hinyaatu ak garkankeen inaman sagale sun hinyaatu ta inama fulaaniat yeden amo woat ilaaltiinen sagalen sun cholea ta inama kuliat